Ore i kami mangilis manuk one to manuk to lulu'an on tu pututuruga, one to ku mangase ayang bakar, ayang bakar na ore ngonto si kami ore to lulu'an te bahan-bahane watan kukuru. kaluyam, wu liya, kundir, wu kamiri, te mayante'e ore lulu'an mayante'e <hesitation> luwaken pakusa wu nanamne, rupa su loyang wu mayan te'e <hesitation> kumangase campue satu kali <hesitation> mangase ore mayante'e ni rupa ya su loyang rupae sululu' watan te luwaken kaluya Liya luwaken kundir luwaken, mayante'e kamiri luwaken, wu <hesitation> te' <hesitation> rupae su loyang wu mampoke lulu wu <hesitation> ore kinayoe te rupae su lulu wu tandeye. Ore ngonto tuturuga na' ma ise <hesitation> watan wu <hesitation> kaluya, wu wawang, wu kundir, liya, wu pondan, wu i mangase daung lemong te'a, te to pamake su tuturuga ore mayante'e na kaluya ne pinisate wunanam ne mayante'e nasarede men manumis ore manuk wu lulu'an wu tuturuga beda karna ore tuturuga tumisan Tumis tan ore <hesitation> wok su lulune beda te beda ne wok su lulu, mayante'e pukayo pakusa wok su lulu na'tan ore tuturuga teto tumisan pona <hesitation> wawang putih wu wunanamne kaluya tumisan te, teto tumisan teto kun tuturuga tan ore ngonto oras ti'i kumase to manuk, tu mangase ayam bakar telaeng, laeng te cirita ne. Tan ore ngonto sawunte'e i kami wi' tuturuga wu manuk to luluan ore ngonto sawunte'e i kami tewite